रेगिस्तान, रेगिस्तान का देखी कभी बहुत अच्छो लगाईज। रेगिस्तान में गर्मी ज़्यादा रहेज, महा उट न रहेज। और हमारे भारत में था रेगिस्तान रहेज चे, जो बहुत अच्छो चे। था रेगिस्तान में उट न साप न ये बहुत सारा रहेज। उट कभी पानी की, इक्कीस बावीस दिन में वो पानी पियाज। तो रेगिस्तान में पानी की कमी तर रहेज। पर अच्छो रहेज की, रेगिस्तान में अपना अपनो जो रहेज वातावराण उका हिसाप से महा का लोग रहेज। महा केक्टस, <hesitation> रेगिस्तान में केक्टस को पेड रहेज। रेगिस्तान में बहुत अच्छो रहेज की, सुबह-सुबह तो बहुत गर्मी रहेज। महा की जो बालू रहेज रहेज, वो बहुत गर्म रहेज। लेकिन जब जसर-जसर दिन धलतो जाए, शाम होती जाए, रात होतो जाए, तो जो बालू रहेज रहेज, वो ठंडी भी हुई जाए। जितनी जल्दी गर्म है, उतनी जल्दी ठंडी हुई जाए। और ठंडी होना का साथ-साथ रात में बहुत ठंडी भी लगेज। जाए देखे जाए, तो थोड़ी कश्मीर सब बराबर ठंडी भी रहे, न गर्मी, सुबह सुबह वापस गर्मी हुई जाए।